अक्सर करके जानबरनमे बुद्धी नाई रहता कहिके मानलजिता । काहिकी ओइन मनै कैसा सुच्ना ओइनति क्षमता नाई रहता जेहका कारन ओइने कबि कबु <hesitation> अभद्र व्यवहार करतियाँ । तभिमारे ओइन एक खतरनाख जनाबरके रुपमे मानलजिता हालाकी संसारमे अइसन तमान जानबर फेक हँइ जो की बहुत बुद्धीमान मानल जितियाँ आउर ओइने मनैन सँघे मिलजुलके बैठना, मनैन सँघ रहना, मनैनके कहल अनुसार बात मन्ना आउर ओइन कुइ मेरके हानिनोक्सानि नाई पुगैना काम करतियाँ । जस्तेकी हाँथिया हुइने, कुत्ता हुइने या डल्फिन मछ्छी हुइने यी सभ्य आउ विवेकशिल जानबरमे मानलजिता । एने मनैन जेदा नोक्सान नाई पुगैतियाँ ।